ازيك يارب تكون بخير انا بصراحه حبيت اشكرك جدا على الانت عملته معايا مش عارف اشكرك اكتر من كدا ازاى بس انا ممتن ليك وهفضل ممتن ليك طول العمر لانك عملت معايا موقف عمرى ما هقدر انساه ومش هقدر ازعل منك ف يوم من الايام لانك عملت معايا موقف عمرى ما هقدر انساه اتمنى تفضل جنبى طول العمر شكرا ليك